Ny vata grille-pain de <hesitation> fandrahoana mofo izy io, tsy hoe mofo dopaina akory no andrahona ao fa ireny mofo manana endrika efa-joro ireny fisapisaka atsofoka avy eo amin'ilay toerana fanatsofohana ilay mofo, ary rehefa may na oe mafana de miakatra hoazy avy tao anatin'ilay vata ao ilay mofo.